Toh sheful wo gwayo kaŋ i ga te da a ga baa gumo. Zama goy goono kaŋ da manci ɲga no i na te da a si te. Ni di day i ga taaci kuu da, i ga laabu kuu da, da ni ga goy no, da cina yaŋ no i ga te da haikulu kaŋ no ɲga no i ga goy da ɲgay no i ga haikulu kaŋ i ga hadi ɲga no i ga hadin da i ga kuu ka daŋ da, ɲga no i ga konda. Baa guusu no i ga fansi ɲga no i ga laabo ka da, da bor no ka siino ɲga no i ga konda ɲga no i ga goy da, doole no da manci ɲga no i konda mo laabo si ka naŋgu cindo ra a sinda matekaŋ ni ga ba ka te day i ma ne ni se goy kulu kaŋ no ni ga ba mate ni di kala day da ni man du wa. Amma ɲgawo day gaskiya a gwayay ga baa gumo kaŋ i ga te da haikulu kaŋ ni ga te da manci laabu kuu yaŋ no da haŋkaŋ no day kulu goy kulu kaŋ i ga te da laaka no da suminti no, da taasi no haikulu kaŋ no day i ga sheful daŋ a ra. Zama ɲga no i ga goy da ɲga no i ga kuu ka daŋ da ɲga no i ga margu nda ɲga no ka ci a gwayo kaŋ a ga te don a ma taimakawa ni se saboda ni ma'ma hayo. Amma day haikulu day zama day kambe ya si te day, kambe si goy wadin yaŋ kaŋ a ga te'tey ni di mo a kamata ni di a gwayay ga baa gumo ɲga no i ga goy da, gway kulu kaŋ dumi no.